Alaindreo igny la apetakindreo amin'ny fo eo la misy apetakindreo amin'ny vata la misy raha kitiandreo la miboaky amin'ny amin'ny ecran eroy misy raha miboaky lavalava zay